E karazan'e satroko fantako da izao, misy e satrokety, e satrokety zany da satroky misy molotriny gn'alohany, da igny molotriny amign'alohany igny miaro amy masoandro, da misy koa gne satroba,e satroba zany satroky mampafana izy io, rehefa manara gn'andro ame gn'asotry igny da hampesay izy, da misy koa e satromahapy,e satromahapy koa zany da ety miasa rehefa mandeha atonda itegna amizay tsy maimaine masoandro.